اكتر مشروب بحبه هو ايس كوفي بعمله <hesitation> ب <hesitation> قهوة سريعة الذوبان مع آيس كريم فانيلا ولبن وبضرهم معبعض مع التلج